Safidy malaky ara-pahasalama afaky ahia rehefa maika teña maraiña. Da mihiña voankazo miaro iaorta na ndraiky roñono miaro mofo na kafe na dite mianki raha mahazatra añao avao.